Mebɛpɛ dɛ mebenya tum a medze bɛdandan afofor hͻn adaaso kyɛn dɛ medze bɛdandan m'ankansa m'adaaso siantsir nye dɛ, mpɛn pii na ͻyɛ a, adaaso a nkorͻfo huhu no ͻyɛ a ͻyɛ hu, mbom dze emi daa mobͻso biara no ͻyɛ a ͻnnyɛ hu biara ntsi dɛm nkorͻfo no na nkyɛ medze m'enyi betsim hͻn do na m'adandan hͻn adaaso a wͻnkͻso bia ͻyɛ hu bio.